Intenej ka' kuxlajen manij inna', inna' kimij ka' kimij la'ayti' intenej yanten seis jaab', seis jaab' yanten y la'ayti' ka'-ka' kimil la'ayti' into'on kuxlajo'on etel innoolaj, etel innoolaj kuxlajoo', despuese inten oken ti x- ti ti xok kinb'etik xok, kinb'etik xok ka' chukpajij yanten doce años, tu ya ma' ma' tin seguir ten xok tujok'sajenoo' ti xok tub'ensaje tub'ensajenoo' ti inmen ti k'aax y chu'unpajij ki- kimentik kol intenej tunkänaj inmentik kol ti päk'al ixi'im tulakal a'lo'. Ya despuese intat como la'ayti' kumeyajtik cha' tub'ensajen ka' inten in- in ka' inten in- inmentej cha' xan y tinkänaj, tinkänaj este <noise> inmentej cha', tulakal a' jaab' kib'el ti timentej kimentej cha' kib'el este junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre siete meses tan yano'on into'on ti k'aax tan kimentik cha' y intenej tan umentik cha' in- injaab' trece años, catorce años, quince años, dieciseis años, <noise> despuese y ki- kintal wa'ye' ti kaj y tinwilaj juntuul ix- juntuul i- ix- ixch'upaal intenej kinwa'lik k'in- k'in a'la' ixch'upaal je'lo' intenej ki' tinwich, ki' tinwich b'el inka'aj in- int'änä'. B'el inka'aj ti ti t'an etel la'ayti' que inka' inwa'lej ti'ij que intenej ink'atij, jach ink'atij, b'ay inka' inwilaj b'a'ax uka'aj u a- y a'-a'lejten la'ayti' si la'ayti' ku- ku'a'ltejten que que uka' ti uka' ten xan inka' inwa'lej ti'ij que que ka' ti tz'o'kol kib'el, <hesitation> despuese tin'a'laj ti'ij ma' ma' ojel mixb'a'al kenti ma' ma' tuya'lajen tenej ink'atech, ma' inwojel b'a'ax aka'aj ba'ax aka'aj wa'lejten, pero intenej ink'atech y y la'ayti' xan uk'aten inten xan ink'ate'ex kiten asi kenti y si bueno pues si intech inten ink'atech intech ak'aten ko'ox ti ak'atej intech ink'atij k'ochol tawotoch que kit- kiten ti'ij awilej te'lo' k'ocheen tuya'lajten bueno ka' kun ka' chu'unpajij inch'okol ink'ochol <hesitation> inwilaj tuyotoch <hesitation> despuese junp'ee mes Dos meses ka' tinwa'laj ti intenej b'el inka'aj y ti t'an etana' etatat b'a'ax uka'aj inten kintal inwilech para que b'aylo' la'ayti' u- uyojeloo' ti intenej tan ink'ochol inwilech men ink'atech, a'lej ti'ij kita ma' b'aylo' kenti, despuese ka' ulaak' k'in k'ocheen tuyotoch, ka' tin ka' tinwa'laj tu- tuna' tutat b'a'ax kink'ochol inb'etik tuyotoch intenej in- ink'atij a' a' ixch'upaal kenti asi kenti utat si max ma' inwojel sitech sintech ak'atij katak'in inwilaj si sintech ak'atij ka' tak'in inwilaj inten inka'aj ti tz'o'kol inb'el etel la'ayti' kenti así Aj Juan kiten, pues si, porque intenej k'ab'eten kenti k'abeten, porque inb'et kinb'el ti meyaj kintal kintasik innok' luk' ma'an ma'an max kup'o'ikten innok', pero ka' tzoko' kinb'el ete- etel la'ayti', la'ayti' uka' u- u- up'o' innok' ka' tak'in inten ti meyaj la'ayti' uka' umentej kijanal y b'aylo', <hesitation> tak ma'lo' kiten utat bueno, ka chu'unpajij in- in- in- ink'ochol, ink'ochol junp'ee jaab' tan in- tan in- tan in- in- ink'ochol inwila' <noise> ka' k'in ka' tinwa'laj ti'ij, b'a'ax kawa'lik ko'ox kikotz'ol, kotz'ol kib'el junpak kili' kenti intech awojel kiten. así pero ak'atej pues intech kawa'lik que si pues, junpak kili' kiten pues entonces b'el inka'aj in- in- in- in- in este in a'lej tatach tatat ken- kenti'ij y que y b'el kika'aj ki- kital ete ulaak' makoo' kik'atej ak'ab' <hesitation> b'oj ete b'ik'in kiten b'eteen ulaak' k'in kenti bueno ma'lo' kiten la'ayti' bueno después tinw tinwa'laj tintat kink'atij tz'o'kol inb'el, intat tuya'lajten y aka'aj ti tz'o'kol ab'el yantej tak'in kiten inten yanten tak'in kenti'ij si jo'meen meyaj. jo'mij chukb'esik in- intak'in tu'ux kin- tu'ux kinb'el intz'o'kol inb'el bueno, si ma'lo', ma'lo' ki- kiten xan, ulaak' k'in ka' kochon ka'cho'on tu- tuyotoch in ixch'upej kik'atej kik'atej uk'ab' y tuya'lik to'on una' utat ma'lo' y b'ikin b'ik'in aka'aj ti tz'o'kol ab'el etel junp'eel umes junp'ee mes mas kika'aj kitz'o'kol kib'el, despuese ka' jututz'ajten uk'ab' ixch'upej puuchajken inten ya inka'aj ti tz'o'kol inb'el y b'aje'laj tinmänaj u- unok', säk unok' tinmänaj, tulakal tinmänaj y entäk ka'-ka'-ka' tinkäxäntaj esten pax tinkäxäntaj pax <noise> porque kika'aj ti tz'o'kol kib'el, ka' yuk a' kochej a' k'inej tz'okuk a' kib'el ki into'on y y ti- tikimentaj pax tikimentaj ok'ot a' ok'otej kuchij hasta las cuatro de la mañana. Te'lo' pat'o'on y tz'ok ki- kib'al, b'aylo' tin- tin b'aylo' kintz'oka' kojab'in inb'el.